Ndireethagirwa ndi mwarimu <noise> wa Secondary school kuria nthoomithitie miaka mirongo ithatu neetano, na nkathomithangia cukuru inyiinge maa. Ndaambiririe ndii mwarimu uumuniini wa kirasi tu, na urea ndeetire ngiita ngugi na mbere, murungu eeta eentethagia, ndaeewa maandaraka ka ndaeewa promotion, iigita riraja ritikinyi, ndatwikithua deputy, aah principal. Indakarangire deputy principal ta miaketano, ndachooka ndaaethua principal, igita riu ringi riatigere yonthe, ndaita ngugi ya principal, miaka mirongo iiri na iina. Eeeh, ndikurita ngugi iiji, ndaambiritie na kithomo kia nthiguru, kia diploma, na indachookere ndirathoma ndathithia degree, na kinya masters. Naa <noise> untu buu ibwantongerie mono ikio ndombere utuika principal mwanka kuija kuritaya gwaakwa. Ngugi ii twaitaga cionthe, kana ndaitaga cionthe, ichieethaira chiina mathiina mwanya mwanya. Ta bwa mberende kwaambiria ngugi mpumite guuntu guti nteto iinyinge, indaikirue guontu guukumu, kura kwitawa into ‘hardship area’ kura twanyunyaga rauji ruti rutheru, kuuma marinyene. Igawachokaa gukeethirwa kwina ugwati bubwingi mono, i kuringwa ni amba baria igiita riu beetawa shiffa lakini indomeererie, na ndaita ngoii inthongi mono, na kinya antu amwe, kunenkerwa unene baakwa bwa mbere, ikwithirwa subject iria ndaathomithagia ithithitue bwega mono, mwaka tugatwika namba iijiri, ndeene o eastern province. Aja anene ibaumire mwanka naaria baumite obisine ii nene, bareeja kwena cukuru iiu ikuthithia uu ni iriku na beethira ini ndiku. Naau nio ndeetirire mbaatine ndiomba kunenegua lindi thiina iiji e kuthomithania, i mantu amaingi mono ja kunogania. Bwa mbere, uumite guntu gwa mpio, ugeeta kuntu kwina mwanki, climate liu niithukaira muntu mono, rimwe ukaambiiria ikwajua i mirimo ja rwaagi, ja murimo o ngosi. Na kiuu nontu bwakwithira vuuji vuvia ukunywa rutithangi amwe na bou iturameseerie na ndiraamiria mono negita riakwe riu ndiraumba wikia aana baingi meno ndene e mauniversity. Amwe a bou tuitina iingi chiethaira ireo kuringana kwithirwakutina ukaria bubwega i thiina ya aciari bamwe kwithire beena kimenyaro kia kimiiriga kana giuntwire nontu utii o kabila yao ukeethirwa nuukumoriwa rimwe kana ugategwa ura gutibuui buungi kwavi a thiina o barabara nontu gutaari ngari cia gwita ukeethira rira ukwenda gwita kuuma narea ukwenda gwita ugeeta wi ngarine ua vori iguru na gutikwithira unogoketo kana ukari bwega wikinya ukeethira unogete mono nyuma ya ntuku ithatu amwe na bou inguchokia nkaatho nontu thirikari baadae nyumene niyeejire kwana kubaui njira iu ithitwe na riu ina vumi antu ibetaa bwega indi no ukaria butithongi mono lakini thirikari nichiumite kuthithia ukaria bubu na gwithia borichi iinyingi ne njeshi nikenda barea baithukagira bangi na kuboraga ja aarimu batikauvugwe kairiu eeh ngugi e kuthmithiaii mantu jamaingi mono. o urea nkuugite mbere, kumwe no uume nontu utio naau urii. Bwa jairi, woomba kwithirwa wi nturene iina ukea bubwingi mono, ta mono. monooo, wi mwarimu uumunene, withairwa wina ngugi ithaanthatu, ngugi eeku nia kumenyeera ngui e cukuru iiu yoonthe. na bionthe biria biri kuu. Gukaria mbecha cia cukuru, gutigiira mikarire iimienga ya aana iriku, iria iitagwa na gichunku discipine, na ugachooka ugatigira cukuru mijengo iria ibatiire, aana ibakurea bwega, ariti ngugi ba cukuru ibakuriwa bwegaa, nuukuandika aantu barea baagirite kuaandikwa na antu, aana ibauchetha michetho ira yaagirite, na gutigiira cukuru na atuuri baayo baukara cukuru na njira iingeja na beendene gutina ndwaa. Ndienda <hesitation> thiina irea twonaga, kana ndoonaga ndi cukuru ndi ndi munene wa cukuru. inyianyiia nontu thiina iiji, imwe ciaumanagia na waagi bwa mbecha. Kumwe kwethairwa kwi guukumu, kwou achiari, batireethaira baina kaanya kana uumbani bwa kurea bichi urea kwagiriite, kwou mwarimu akethira nakwona thiina e kugura irio bia kurea kenda aana baa bakara bwega. Oo ringi thirikari, neo mbecha ira iitaa cia utetheria aana kuthoma, baa bathomaa muthenya. Nacio ikeethirwa niiguchererwa, kwou into bakugura into bia gutumira kwa science laboratory, na into biingi ja biu na kurea mishara e ya ariti ngugi ikeethirwa niiucererwa na antu barea bakaaga inya ya kuita ngugi kana baita bakaigua barita ngugi iiji batikwigua bagwiritue. Ni iromba rikwa ndiromba thirikari na aciari riria baketha biao biomba kuu biakuria biria baandite bakoomba kurea chukuru mbecha iria ciendekanaa cionthe kenda ana batiga kwingagwa kwita kugiira mbecha chukuru cia kurea. Thirikari neo itige kucherethiria mbecha nontu riria igucherethiria mbecha, mwarimu uu munene naakurea thiina mono na inya aana ibakurea thiina mono. Aantu barea bakobithagia cukuru biakurea na into biagutumira bia kuthoma ja mauku na bia kuandika nambi nambi bakeethira inya boongwa ibakureta thiina. Ni antu baingi mono chukuru imwe chietaa mwanka ikachiethira ichiikirue kotini nontu ibaremetwe kurea maraandu jaria batumirite chukuru, itumirite. Ndienda kuuga kiri ngugi iria ndaitaga amwe na mathina jaria jonthe jaario <hesitation> inguchokia nkaatho nontu indoomiririe na ndaita ngugi urea kwagirite oorea nkuugite kabere ndiraikia aana baingi mono university, na achiari baragwirua mono. Ona kurita ngugi miaka iiu yonthe utarungikwa No ontu bubuega kurita ngugi kuuma ntuku ya mbene mwaka ugakinya igita ria kwaana ugeeta ritaya utina marooro kana utithukitie ngugi irio nkuuga ngugi iiji niintethetie uuni kwaandikwa kwayo nuntu nietumire ndira thomithia aana baakwa na ndiroomba kwigurira twinto twakwa ta tumuunda na ndiroomba gwako nyomba gwaakua na ndiroombaukara maantu aamega ngugi ndaitire embonera inya tugari na imbigagu ngwiriitue nontu bwa ngugi iiji untu buria ndieda kwira karia bakuaandikwa ngugine naama i muuntu rii oona ngugi ameye kaichiejani na aivitanirie aite ngugi atikwigua runtho nontu riria atithomithera mwana urea ueene inya oku no ene kivumi giki, kwou itubatirie muuntu aanenkerwo nguagi amiite uria kuugirite ainenkanirie aikiraa Murungu na aikiraa antu ni kenda aana baria beemba kuthoma uria kwigirite ndienda kuuga atirii ni nchikumanja nontu kuma ndiutonya ngugire ndanenkerwe unene imbakite cukuru kathumba nkeethaira nkiambaigiria ne aana batiri inya batiukinya ikumi na ngeetania abo twikinya kuthiria miaka iiri aana baria bakeethira bagwitia kinya nkuruki ya magana jairi. Nkeethia cukuru itiaki nombi na tukateethaniria na aciari na tugaaka cukuru tukeethira ra twina irasi ra inti bionthe bira bikwendekana bikeethira buku. ndienda kuuga atiri, kirea kitethagia cukuru, muntu ai mutongeria, no mwanka ugwatanire na aciari. noogwatanire na aturi boonthe na munomuno thirikari, gukurukira machibu, na maassistant baao, na boonthe baria baitanairia ngugi na antu ba obichi ya kithomo, na inya TSC nontu bwakara abo bwega, ukoona aarimu. na ukona kinya aatu baria ukuita abo ngugii bakieewa mandaraka bakurukirite njarene ciakuu na ukaigua ukigwiirua. Kwouu, muntu akarita ngugi urea kwagirite, naigagua bwega na akaigua akinganirwa. Kukeethira ti kuaandikwa guku, ukeethirwa utina mushara ukwona, thiina iriingia iri iinyingi, lakini jurea ndoonaga. nuntu indaatumire bwega. imbigagua nganiri, na nja eekwa ikari bwega. Kambuge atiri, kiria kina itumi i gwita ngugi na inya muntu ati guchienda, wiritanirie guchieeana, gwituma, wiite ngugi nikenda uumba utethia mugongo na Murungu noe akutharima. Ambuge atiri, uuni ndaagwiriirue ngugi ii ndaitaga nontu nio itumite mbithira aau ndi, na ndeeta ndaana, ndeeta ritaya, na mbitaa nikagagua bwegaa nontu ntathukia ngugii. Nyuma ya gwita ritaya, indaatonyere ngugine iingi. Ndaambiria kurima miunda eekwa nkiaedaa biakuria ja mpeempe mung’ao na into biingi ja biu na ikwachieb bira ndimagira na nkeedia inkenaa i ngugi ii ndituga nuntu ntifaa ninka, impembaa kuandika muntu umwe ka bairi bariu baitaa ngugi miundene iiji na inya bo bakoona gatu ga kurea na kumenyeera nja ciao ka mbuge <hesitation> ngugi iiji ya kurima nayo ii mantu jamaingi ja kuthiinia antu nontu ngarama ya into biria ukuaanda iri igur mono. Iiga ja riu ikurathuuki mono. Mbeu cina goro na rimwe ukaaga arite ngugi riria waajirie ariti ngugi na into bie muundene gwatuika nini ngaatonya mundene jurea mbite ngugi iiu ndi rii. Muntu ta ni utimenyeretie kurima na njau ciawe ndatonya muundene njara nithukaa na kinya kwajua no waaja nontu bwa munoga kwngea iindi no bwaega nontu nwitethagia. Giintu giikiega kiria ndooneree kurina kuu ndimaga nuntu bumwe muntu mbeu uramonyeosetie ukara nyomba urakaraa cukuru kana urakaraa obisine ukuaana ni nwitire ritoya utina obisi o gwita. Inya thiimu waakuringira iindi wiina muunda jwaaku uuma ruukiri bangi baagita maobicine yaao, naawe ugeeta muundene jwaku watina naa ukiaana ugoro na baangi bakiura ngugine nawe ukauma muundeno jwaku ugachooka nja. Bubu ni untu bumwe kiguni kimwe moo gia kwithirwa muuntu akiumbaa kurima na kuiita ngugi ciawe kurima kungi kuria nthithagia i kurima into ta kurithira bwa nguku ndithagia nguku na indithagia sungura na nguku ii ndithagia, impendagra nkara ntuurene na nkaigua nkiona chiringi ya utumira nontu nja yaaku itikaarie thiina kwou kurima guku iguntethagia inya buu bangi nkibavoa kiria nkabarea gwatu ika butirara na mpara nja ciao. Ndienda muntu wonthe, ura uriakui wita vitaya early, achiumie aibange atikeeja utega mushara aki iguru, auga iju jwamutethia a nuntu jukaura. Iindi ukeethira wiibaan gite a tumunda twaku ukamenya ukarimaga, baangi bagiita obisine untu utinaye, ugeeta muundene jwaku. Ugakara bwega na utionja na utikua vua. Ukeethira antu baa ukuandikana nabo ngugine, bara waandikaa mundene oku ibo ukethea ukiaragia nabo. Waigua tiu ri, ugakara nyomba wenka. Nokara nyoomba wenka, ukagea ioru na kea muthia koogakua. Iindi a wega. I muuntu eethire ena ngugi akurita, na ngui ira akarita, yaamutethia, eethire akiumbaa kuungana na baa baangi naa na naaja na akona antu ba kwaria noe. akathira ioru, na akomba ukara bwega kinya mirimo ikaoora. Mirimo e mathuganio ikanyiia, mirimo iingi yoonthe ikanyia, nontu muuntu naaritite ngugi na nakwenderea kurita. Tiga kurima aki iindi, ndikuma, indaambiririe tubiashara twakwa tuniini. impendagia ndengu. impendagia nthoroko, impendagia mpeempe, impendagia into biu bionthe bibiumu, na nthiurunkaa na ngari ekwa niingwa. Ntiumba kurugura nduka, ya gwita abio. Ndakaraa jeka ndarugurire, ndingagirwa thimu. kira gikwendeka ngaikia, nontu buu ibuntethetie mono nuntu, ntiagaa gia kurea. na inya muntu akeja umbita akiendaa harambee kana mbecha cia kwenda, ntiaga kia umuneenkera nuntu ntitegeemete antu aamwe aki. Kwou kabiashara gaka igantethagia, nuntu imbona ngiita ako bwega, na gaantethia bwega. Ndiira barea beetite kuana atiri, ngugi ii twaandiki i thirikari ikathira. Na nuntu igakinya muthia, muntu naibaange, akija kuaana, mantu atikathuke nuntuu. thimu ira irejaa ciujuri. Gikaura indi ukethia wiibangite weenguka ukaringaira antu batu baria waandikite ngugi ukabaringira thimu bukaaria abo na nkoro eku ikaorera o area nkuugite o kabere nguku niititethatie nontu icianaa nkara na inya ao impenagia ca kurea kwou utiumba ukara utina mbecha muukone nontu no mwanka wiibange na teto jeeji ndienda kwira antu atiri tutigeni ukara tutegeete muchara aki iturite ngugi ya muunda noorea tubeecha twaawe kenda eemba gukara maisha jameega kambwire maantu meega igukariia na community bwega aaturi baaku baria ukaraa ako ukare abo bwega nontu nao ukethira ukionanaa nabo ntuku cionthe ukeeja ubathukia waakora wenka na ria wakara bwega ukeethirwa utina muuntu wa ukara noe inya ukanga mbuu uti muuntu waagwitika na kia muthia nookue ikwithira utiiu ukathithia uuni ambuge rii kuuma ndikwaana ntaigua nkinoga na ingwisitue mono i kwaara nontu oredy no mbithairwa ndi nguine indi mbitaa ngugi ciakwa na iya riria ndaari mwarimu ndakeena ti nientu ndikwaana no bwega nuntu ti baingi barikagia i ni nontu indoombire kurikia rii iro mbugaa ibwega na nkauga atiri indaakenere na inkenaga nontu ngiite muundene ka ngeeta kurithira nguku ciakwa mbumaa antu baangi bagiita obicine. nani ngeeta muundene jwaakwa, baichoka ugoro, nani ngachoka ugoro. kwou ntiithairwa ntina ngui e kurita. na untu buu, ndenda muntu wonthe akomia buu oona nkithithia na akathithia bubu tugaira, aukara bwega na nthiguru yetu igukara bwega.